Iu ‘un sugnu un amanti di lu cafè perciò ‘un pozzu diri la differenza di sapuri tra un tipu di cafè e un autru. Li coccia di cafè sunnu tostati prima di essiri macinati e in basi a la tostatura, lu gustu finali di lu cafè cancia. Macari li varietà di cafè ponnu canciari e ogni una di iddi havi lu so gustu.